No-non badata sanwich kalaɗo se a soodan buroodi, tumatur, tingere, moyones, citta no benday, gr-grin pepe, to a yiɗi a beddan kusel. To a hebi buroodi se a wadda waada mayones haa ɗou buredi-buroodi may se a wadda tumatur, tingere kusel se a suudda ɗou buroodi may be buroodi fere.